بلصباح اني افضل اني اكل خضروات هواية اي- مثل الخس اي الطماطة الخيار الجرجير ويا بيض مسلوق احس انو هذب الوجبة تنطيني وج تنطيني طاقة كلش هواية بليوم و هم تنطيني فيتامينات الي بحتاجها جسمي حتى يتوكل على نفسه.